بما أني مانيش لعبة رياضة ما عنديش فكرة عنها هي ليتطلب أكثر قوة بدنية وأقل قوة بدنية نتصور رفع الأذقاء ليتطلب قوة بدنية كبيرة في المقابل بلقش السباحة جي الناس ديك ما يتطلبش قوة بدنية حقيقة ما عنديش فكرة كبيرة عليها الموضوع وما ننجمش نعطي هيك معلومة ميئه في الميئه صحيحة مو چرد تخمين.